Jadi sa sape wean <hesitation> sapa ke pareku`, tanu'u labung atau apa ya labung ya, sebenarnya pa reku kasa kubui, ni ten biasa ya biasa lakeran setu minahasa, pa'nea kubui <hesitation> topi. sepatu, <hesitation> ban, pilanea <hesitation> kacamata. ya pilanea sapa apa ya pilanea, par ku kasa tu ana taan, sa nyaku sendiri, par te biasa biasa tan te kan nyaku par te lana <hesitation> sa lana <hesitation> poto tanui wewe santai, kemudian memang sa sa tanu <hesitation> apa sa tannu <hesitation> kous kous tani'i memang identitas ya, jadi memang laker pe pakin ku, saku make meya kimasengkot. atau keluar negeri, atau ya masengkot ka kulala wean labung pakinku, ambe ke kei nyaku yang kasinan, <hesitation> kaos merek sendiri, ngarena sang petualang. nah tuana <hesitation> ya nitun tesi kepareku ya, nyaku dan umumnya se tewayanikita memang ter apa, kombo ilaker, se par koboi topi nyaku kegewe wean, topi koboi nie doku miwaki sari si melo. sari si melo waki apa ya, hondura sari si melo, topi <hesitation> tinlelas ru memang topi kuli, <hesitation> dan memang nyaku par tuana sa ini sa ki tela memang ke parku, koboi ya, kan sehari- hari nyaku lebe <hesitation> lebe sena na te mo pake celana pendek. celana pendek kuti laker kasa bahkan mangelaan warnanya apa ta pelakar nitu si keparku, sa sa pilan <hesitation> ini lebe par celana pendek atau kaos lebe casual bahasa inggrisnya casual, sa ini kan lebe santai tuana.